<hesitation> Aleoko rô za mizaha filma mampimoehy e, igny mônko rô zaho karaha hitako hoe mbô misokatsôkatsôkatra miaraka amin'igny fô'gnahy na le humeurgnahy zegny mbô manaraka igny koa e, izaho koa mizaha filma mampalahelo lasa malahelo koa za manaraka izy igny vakeo de tsy fy e, tsy fy fiaignagn'agnahy.